ɓandu maɗa to e wulo, ko wuli fa sanne noy ndarirta gulɗum kol. E wodi jangel bi'etegal thermometre ngel ɗon kan gel darirta ɓandu. To ɓandu maɗa wuli fu kangel, ta heɓi ngel, a watta gel jungo maɗa e nauki maɗa sai ɓiɓɓa fa waɗa tiwre, ɓurtina ngel hollete noy wulugonandu maɗa fotete.